<noise> Ichongo chonsi chichi chino chikuleka utenge ukasule kwasababu mbona yakukumila inchongo umakabila uliwakati utuilala nakuno inchongo panzi mala mziki mala ache yakuma chongo ovyo ovyo ngati yakasiyalwa ko chicho utange ulale usingizi lazima enge ukulola enge ukuti ngache yakasiyaombe chani au lelo yayula mziki mpaka mumuda ukwene bila kusunga kwahiyo chicho alichino chikasababisha utange ukasule atulo.